<noise> Gny fahafantarako gny atao hoe koa hoe lampe de poche zany, <noise> izy aloha raha indesy mba hanazava anao izy aloha. Afaky atao am-paosy, araky ny lo- agnarany zay. De izy am'vatany iny misy karazan’ny hoe bouton regny tsindrianao de manome an’le hazavà.